Ny akohako, vonona ny akoho, alatsaka ny ràny, volosana, esorina ny volony a, avahana ny ao an- ny anatiny toy ny hoe tsinainy sy ny tariny manaraka azy. Misy karazany maro ny andrahoina azy, misy ny atao hoe akoho rony de misy ny atao akoho saosy. Ny akoho rony andrahoina miaraka am'ranony, ny akoho saosy atokana de saut- sautena fotsiny avy eo.